Mi heban nonde fere-fere je ndiyam mi supta nonde mai mi wuja. mi heban kuje zanugo nonde mai mi subbandum ha nder ndiyam nonde mai mi hauta dum mi zaana voda.